ntee yo kuu asiti ya ñuu ntiu kuu kasiyo kuu asiti tityi tava na ra sa santayanta tatanyanta siva lia ra sa ta ntaya ña ra sa ntikona ña ra ka´na m siti tityi ka aasiti sii´va si´va kuíí ha tuku ku sani va´a tuku ra kasi yo nteeka kuu uvi nùù asiti sinintiu nteya ntee yasintiu ñuu ntiu kuu uvi nte´ka asiti ñaa katye ku katye ku ña asiti va´a kuña xa´an kini ka kuu uni a nùù´a ni kua kuu kase nte va´a nte nte kuu kase kita na´a yo ntee va´a uni nùù ra katyika